Huunde ko mi yejjitata ko mi woni baccel kanjun woni duroigo na'I e nyaako am. Mi hamsi ɓiraɗam, mi nyaami ɓiɓɓe leɗɗe, mi huuli shanɗi, mi ƴenti kocceeje. Mi nani belɗum.